Un na tatu'ui xinto chi, koa xiniua, kuninto kuntaa ininto xii ña kuniyo kuu ini i'i yuviva, taxa kuaatao ntukuyo i'i a ña'á se'eo xiana ntukuna ta'ra kuniona a kuna xiuvi va'a a ko kutuna yuvi iku loo konii ta'ana, kue'ena xii yuvasina a koo kunitona loo a xintooni ta'ana a koo koxitoni tuku ta'ana, ta kina se'eo ra sañana se'eo kuaana taxina kuxi se'eo ta kuviva inio se'eo nteena xiiyo, ta taxa kuaana ra kutonina se'eo saa kua kuo kunio inina nta xia kuva iina, a tu kixa to'onao kuayo ve'ena ra xiayo ra kixa to'ona ta saa'ra taxio se'eo ku'u xiivana ta tani xiina, xia i'i, i'i nikaana xio i'i i'i tu'u nikana xiyo koo ni kuvatiana xio, kunina sevao su mina nikuvatiana ka'a vijina xiiyo ra ika kuu'nu taxio se'eo tavana, inka tukuna vaxi naka kuna va'a nikana xioo kixa to'ona xio saa'ra kuniona chi saa yo mintu na ntavi yo'o, yaa tukantu tioxi saana kuantu nuju tioyi'ka kaantu xii tioyi. Ta taxi'a kuva xiana ra i'i tiempo kuana nteena, va'a nteena koo kani ta'ana koo i'i saa kua ntixa se'entu kuana, ta taa kuna kuu mii se'eo xina ra sana kutonina se'eo, sava tuku tukoona se'eo tukona ra i'i se'elona kaku, tukona se'eo vaxiana chi suu nikiyo kuva xiana nuju tioxi kuva saa yiontu yo'o xii se'entu ra yaka kua tatui xiinto saa kuva koo xii se'eo kutonio nu va'a taxio se'eo, na va'a tukura ki- k taxa tavi tukuna kua'ra ni va'a se'eo ra, ni tonto'na ra kuaa se'eo xivana ra saa ntoo ini se'eo ra, saa koovana xina chi xaa mi ntioxi taxina ntaavana kachintu saava tatuuntu ñu'untu.